والله أني عن نفسي الإحترام أهم من الحب يعني لأنه بدون إحترام ما في علاجة راح تستمر يعني الإحترام يبدأ بعدين نشوف الحب يعني ما دام في إحترام راح يكون في حب والإحترام هو اللي يبني الثقة يعني بين الناس الحب اه يزيد العلاقة جمالا بعد ما يكون أساسا في إحترام يعني أول شي الإحترام.